Mmádúk idáp ké ñkàniká ùsùkheéd amádé ñkáníká, ìtion ùbákùsén ñná lèkéndá ñtué ñtok àjén àmì,, ñtùé ñwàn àmí àjíd ìlékè-ida ìbóng àkám ìkoód Awasi sàádé mkpọ kéed-keéd ágwó ánàmá áná akoód Awasi, ámá akood Awasi asin ké mkpọ, mkpọ àfón ámá àkoód añye asió mkpọ ase aliliọk, àfuré imọ àjíd ìlá ìbóng àkám núng ñják useñ idé ñnọ Awasi, inwang ámóhó ñká nte àtọinwáng m̃mó Awasi ammóhó ñkádé m̃bèn ka ñyòng ñlí. Bèné ùnọmọ fèb, bàné àfánèkóng fèb, bèné ñkpontibe féb, ìnùngọ ibóng àkám ino ntokajen ewikàyá ùfọknwef, ùfọkñwed àmọ ewikáyádé Áwàsi bene ilide ndúk feb, iliok ñká ikúdé amọ, ñdidibé ñká ìkùdé ámmo inùng, ibing akam inọ mbòn sikpéb ñkpọ kù-ùfokñwed adé <hesitation> iwo yàk Áwasi afùk àmmọ kiyip, ibóng àkàm inọ ñtok àjen iwo Awasi mbọk ànyọhó ñe m̃mo ki-ifiok, ñyọhọ ne <hesitation> anióng àfo nè ifiok. m̃fúk ámọ kiyip m̃kpọ bàkeéd ìkúde ámọ. Bén ámọ ka bén ñyóng ñli, fuk kpúkprú ñkpó kiyip A Jsisos Christ. Ámà ámá ñjeñdé m̃mo elakáyá ñjeñ sádè mmẽ démé úwìóng ùtóm ñnó ammọ. Mbón siwi-ijed úsán mmòdé mbon siwi-ibaraikáng mmọdé, enám àfúd ñkpọ adé èmá.

Esé èkóód agwo íché mkpọ ibánga ñwéd Awási. Ajid idúñgo ñwed Awasi, àmàdẽ Friday nte.